एक छतरी का मुख्य भाग ये प्रकार छन: कैनोपी – यू छतरी को ऊपरी कपड़ा, पानी रोकणा का खातिर छ। रिब्स – यू धातु की तीलियां छन, जोन कैनोपी के सपोर्ट मिलदु। शाफ्ट – यू छतरी कु लंबा डंडा छ, जु हाथ में पकड़णा का खातिर छ। हैंडल – यू नीस कु हिस्सा छ, जे पर हाथ रखके छतरी पकड़नी छ। फेरूल – यू ऊपर की नोक छ, जे कैनोपी का साथ जोड़णा छ। यू मुख्य भाग छन, जु की एक छतरी का बनाणा मा लागनी छन।